Misy karazany roy a ny tornevisy: dia ny tornevisy parker, dia ny tornevisy plat. Dia raha magnodona anazy ianao a dia ohatran'ny <hesitation> fomba fihodinan'ny famantaranandro io a ny fomba <hesitation> fihodinany. Dia a <hesitation> ny a <hesitation> ny tornevisy plat koa ma dia ohatran'izany koa ny fomba a <hesitation> fampiasana azy.